Arande mi suɓai giggirgel e nebbam nyii'e kaandu ɗan nden bo mi yigga nyii'e am sarde kaandu nde bana nde ɗiɗi(times two) nyallande fuu, subaka e alaasara. <noise> Mi yigga nder e yaasi, nden bo mi canja brush am sarde kaandunde.